ദക്ഷിന ആപ്രികാദ ഹവാമാനാ വിബിദ്യമയവാദുംദു। പ്രദേശരദ പ്രദേശാ വിബിനവാദ വാതാവരണ ഇപ്പുദു। ഇദേശാ ദക്ഷിന ബാഗഡു ഇപ്പുനെയിടു, ഡിസേമ്ബരിദ ഫേബ്രവരി മുട്ട ബേസിഗെ ഗാളാ ഇപ്പുദു। ബുക്ക ജൂനൂര്ദു ആഗിഷ്ടു മുട്ട ചളിഗാളാ ഇപ്പുദു। കരാവലി പ്രദേശദു മൊഡരെടാദുന ഹവാമാന ഇപ്പുദു। പംഡാഹന് ബെച്ചഗു വാതാവരണ ബേസിഗെ ഗാളാഡു ചളിഗാളാ ചളിര്ദു തുമ്മുദിപ്പുദു। ജോഹാംസ് ബര്ഗ് ബുകാ ഉല്ലായിദ പ്രദേശദു ഹവാമാന ബേസിഗെഡു തമ്പാദിപ്പു। ചളിഗാളഡു ബാരി ചളിപ്പു। ദക്ഷിനല്ഡു ഗാളിദ പ്രഭാവര്ദു ആതാവരണ തമ്പാദിപ്പു।